<noise> Reo koa minday robot. <noise> Gn robot amzay gny magnampy andreo am fagnatoroa. Ato gny misy hany, ato gny misy fisotroa rano, <noise> indroy gny raha fady o hany. <noise>